حط المويه في الغلاية، ولما يغلي صبه في كوب. وجيب الكيس شاي وحطه في الكوب، وخليه ينقع لمدة تلاته لخمس دقايق، حسب القوة اللي تبيها. بعدها ضيف السكر والحليب اللي تحبه.